Zubadonis kwakalit chira's baꞌa min bay, zubadonis kwakalitgə oarale shalogueꞌli, chirayableꞌs wasino chilzoꞌganis nis wakalitgui chigazaꞌ doꞌrni chiagaza rtakariꞌ galdꞌ gald naldkə chaꞌloni chiniꞌ ka gozeꞌ nisni ka gozaꞌ yaꞌ nirgozaꞌ zoa to kwari xizii to kwajarereꞌ kon nic̱hero nis, kon nizagadoꞌ yaa, llii yaa bleej pero niraz mechi merch- merch kaseer libay rmedi riꞌriromedish, weꞌdishriweya pernaru wenonr pur pastiro wenux̱ꞌnaa wro'o to pastiy wroꞌo to equis ele tres wroꞌo to taꞌabsin wroꞌraꞌ par xiꞌ, siron buennaꞌ atitiempkeꞌe a la mejor xapoꞌ naptmioꞌ menoꞌ wenomeno msaꞌ rmech tewenmaꞌ, saꞌrmeteꞌ siꞌk abay naꞌ par naa pur pastiy pur pastiy laꞌakus, ornoꞌshitezoꞌ bil weran kushiꞌ yegꞌxoꞌnꞌ to pastiyegꞌxoꞌ toli, pork bieshiꞌi yaablaꞌllꞌliꞌ. <hesitation>